Ades parlu ën piemunteis, a m'pias parlé custa lenga përché mun pare e mia mare m'an mustà da maznà e le la lenga chë le persun-e parlu ën Piemunt <hesitation> al e 'na lenga ëmpurtanta, al e ëmpurtant manten-i le tradisiun